Adaladala mihintsy ireo mpifanolo-bodirindrina aminao ireo! Inona hozy ianao no nolazain’izy ireo tamiko? Omaly hariva raha ilay avy nirava niasa iny aho, notsenain'izareo teo am-bavahady. Azafady kely anie ianao madama e! Mba misy resahako aminao mikasika an-dry zareo ato. Fa ahoana hoy aho? Tena manahirana mihitsy ry zareo ireo an, satria ny fakony dia atobiny ao ambadiky ny tranonay ao. Asa izay eritreritry ry zareo amin'ilay izy an, na hoe fa- fanangonan-jaoridira ao an, na hoe tsy firaharahiana fotsiny izao. Ka raha mba azonao atao re azafady indridnra, dia mba ampitao any aminy izay hafatra izay. Satria ry zareo ireo koa mankony, somary manahirankirana izay ny miresaka aminy ka asa ianao mba efa <hesitation> mahazatra an-dry zareo, dia mba ianao no mampita aminy. Misaotra indrindra e!